איך פרוביר זייער שטארק צו טרינקען אסאך וואסער, כ'וואלט געזאגט איך טרינק בערך א גאלאן א טאג, און ס'קומט אויס זיבן גאלאנס פון וואסער א וואך